انا وش نحب ناكل مع الصباح نحب ناكل الجبن يعجبني الجبن بزاف صبح ربي ونحب ناكل يعني الخبز وشوية من المربى مربى المشمس ان استطعت و <hesitation> يعني ناكل تاني اللعصير يعني نشربو وكل ماشابه هدوما المقويات البدنية الطبيعية بطبيعة الحل وايضا نحب ناطل يعني بعض اللحوم الخفيفة يعني والبيض البيض تاني بنين صباح ال- صباحا وبعض الاحيان يعني ناكل حتى المكسرات صبح مكيرات نرفد انايا شوية كاكاو شوية لوية لوز شوية جوز شوية بندق وندير شكارة صغيرة ونديها معايا وراني نمشي وناكل